أول حاجة نخليو الماء في غلاية، وحتى لين بعد أملاه نحطوه في الغلاية حتى لين يولي يغلي وبعديكا <hesitation> نحظرو الجسم نتاع التي ولا مغرفة صغيرة، ونحطوها في الوراق متاع التي ونحطوها في أكياس، بعد هيكا نصبو هذاكا الماء الم- المغ- المغلي فوق هذاك الكيس متاع التي ونحطوها يتخمر بين ثلاث لخمس دقائق هكيك.